Ebitebe by'abakozi kweteerana bikozere omulimo gw'amaani muno omu byaro byaitu n'omu bicweka ebindi aho nuho nimpeera ekyokurorraaho nka ebitebe by'abantu abamu abakucumba omu magenyi abakucumba ha rufu abantu batungire sente okuruga omu bitebe ebyo

Abeebembezi batemu abeegesa amaani bakole omulimo gwabo nibagugonza babongereho akasente mu mirimo yabo babahe n'ebisembo ebikubasemeza

Obu mmara kulya eky'ekiro nyikarra nyikarra mpuumuraho ndora amakuru obu mmalirra kurora makuru mmara ngenda mpuumuraho omu kitabu mbyama

Butandwa neereterezebwa abantu abarukuvuga ebiiruka batatendekerwe kandi omuntu obu akuba atatendekerwe naaba atarukumanya mh amakuru n'omugaso gw'oburorwaho obunyakuli ha nguudo kandi n'abantu abandi nibavuga bakoseze ebitokooza bwongo kandi nibairuka muno eki kireesere kweyongera kwa butandwa ha nguudo omu Uganda

Obusinge nituso kubulinda kakuba tugonzangana tukakoragana hamu tukakora n'amaani tukateekereza nyenkya tukaleka kuteekereza eby'abandi

Nitusobora okuteekamu abantu abandi ekitiinisa omu kicweka kyaitu okuraba okubayamba emirimo ah nk'abakaikuru abagurusi emirimo ei batakusobora kubakwatiraho kurora twabayamba habwokuba tibaine maani n'okuyamba abaana abato abatakwesobora

Okulima omwana kutumbwire ekicweka ky'owaitu habwokuba tusangire kiri kirimwa ekirukuleeta sente okukira ebirimwa ebintu ebindi ebitubaire twina nk'amajaani hati abantu bagenzere nibagatema nibacwamu kulima omwani habwokuba omwani guturukiire ha sente nyingi kandi bateekereyo hati n'amakorro gaama g'omwani

Amasanyarazi obu gagenda tuhemba obutaara obutaito tubweta obutadooba baitu hati biro binu tehemba na kando habwokuba obutadooba bukagenda nububura abandi tuteekaho jenerreeta

Okwekebeza obwomeezi buli kasumi kwine omugaso gw'amaani habwokuba iwe nk'omuntu nooba noomanya hati nyemeriire nta mu bigambo by'obwomeezi kandi nateekaho mulingo ki kurora nayerinda ntakwasire oburwaire oburwaire obu obwakusangirwe omu mubiri gwange

Twine kuswekerra akanwa kaitu obu tukuba nitukorra rundi nitweseemura kwerinda kujanjaaza endwaire ha bantu abatuheriire haihi n'ekindi twine kukorra nitweseemura rundi kweseemura tukwasire ha kanwa kaitu kwoleka engeso nungi mu bantu abatuli haihi

Mu kicweka kyaitu abantu abandi beegesa abantu abandi basuubuzi abantu abandi basaho

Abantu bakuru nitubaha ekitiinisa mu kubaramukya n'okubayamba omu buceke bwabo nitubaha ekitiinisa omu kuhurrra ebi bakugamba n'okukora ebi bakutugambira

Omu musiri gwange mbyaramu ebimera ebitali bya mulingo gumu nk'ebitooke ebihimba emihogo ebicooli nukwo ebyo ebimera ebindi biyambe okuleeta orwezo omu bimera ebindi nk'ebihimba nibiyamba ebi okukuza kurungi ebitooke

Mu myaka etaano ninyerora kuba nswirwe nzaire abaana mu ka ya musaija wange ninkora nyine eduuka nintunda ebintu mu rubuga mu myaka egi etaano

Ha mpero ya wiiki nkira kugenda omu kyaro okukora emirimo endi etali y'okusomesa kandi nkora emirimo nka okulima kuroleerra ente kurolerra empunu hanyuma n'ebindi ebiri omu kyaro

Abagurusi n'abakaikuru nibasobora kuhurra kugonzebwa kuba tubaheereza ebyetagwa byabo kandi tukabakoonyera omu buceke bwabo obwa buli kiro okubakorraaho emirimo etali emu n'emu n'obusumi obundi kubeehanizaahoga mu bii mu nsonga rundi mu bintu ebirukuba nibigenda mu maiso nukwo nabo bahurre ngu nibamanyirirwa kandi nibateekwamu ekitiinisa omu bicweka byaitu

Mu kyaro ky'owaitu abalimi ebimera babifuuhirra babifuuhirra n'emibazi y'ekisaka abandi bagura emibazi ey'omu maduuka babifuuhirra kutangira endwaire

Mali kirungi okuganyira munywani waawe owaakusobiize habwokuba kakuba otamuganyira tumukwikara omu businge oburungi kandi obu okuganyira omunywani waawe owaakusobiize numwikara mu businge oburungi kandi nuwe asobora kukuyamba obu okuba otungire ekizibu rundi iwe noomuyamba

Kintu kikuru muno okuganyira omuntu obu arukuba akusobiize habwokuba obu orukuba noikara n'ekintu ha mutima omuntu owaakubiihiize obu oru kumutangatangana oyeyongera okwijura omu mutima kandi eki kireetera obwomeezi bwawe okutabaijuka kwikara otabaijukire kandi kiba kibi muno nikyo ororra abantu abandi obu atunga ekizibu nk'eki omuntu amubiihiize agonza aserre kansela abaze nawe nukwo kurora omutima gwe ogu gwaijurruuka egaruka omu nteeko ei omutima gwe gusemeriire kwikaramu na habwekyo kikuru muno omuntu kuganyira mutaahi waawe n'obu araaba akusobiize kwingana ki

Kovidi ekatabangura bbiizineesi entaito omu Uganda habwokuba abantu abakaba baine bbiizineesi entaito bakaba batakusobora kuruga mu kiikaro ekimu bakagenda mu kindi habwokuba eby'endubata bikaba bisazirweho obwire obu

Omu musiri gwange mbyaramu ebimera nka binu mbyaramu ebitooke ebitakuli muhogo ebilaaya ebihimba ebinyoobwa n'ebimera ebindi

Obu mba ntakarugire omu ka mu bwire bwa nyenkyakara mbanza nsaba nyogya ebintu byange nkozeseze mu bwire bw'ekiro nyoga mmara kwoga nteekaniza enju nsiimuura nteekaniza n'abaana nukwo ngenda kukora

Omuntu owaine obujune omulingo ogurukukirayo kumuyamba nukwo kumugumya omuntu obu okumugumya nawe ahurra tali wenka kandi omugambira ekintu ekyakurabamu tali nuwe wenka akus akukirabamu n'abandi bakakirabamu